الولايات المتحدة ثقافتها متنوعة تظم شعوب وأعراق مختلفة. نشر المعروفة فيها الموسيقى مثل الجاز والروك والهيب هوب. والأكل يعتبر جزء مهم برغر بيتزا. في تأثيرات من مطابخ العالم. إهتمام كبير بالرياظة مثل كرة القدم وكرة السلة، لما أتكلم عن السينما هوليوود تعتبر مركز إنتاج سينمائي. الثقافة ال- الأمريكية تحب الإحتفالات مثل عيد الشكر وعيد الإستقلال.